حتى اني اعلق لوحة على الحائط اول شي راح اجيب مسمار و راح اطرقه بلمطرفة على الحائط و بعدين راح اجيب ال اللوجة و اخليه بلمسمار.